لو كنت حشرة اليوم هختار النحلة عشان اشوف كيف تتعاون مع بقية الخلايا، وكيف يعملوا خلية وملكة النحل والخادمات او الوصيفات اللي يكونوا معاها، فيعني النحل من الحشرات الجميلة جدا وفي نفس الوقت من الحشرات الحرة.